Egipto pe ko jae oime kuape clima desertico verano extremadamente caluroso je supe va ujaete ye jakuvo kuape jare oime vi otini va ivi jare oime vi mbaeti jakuvo mbaete va erei jaeko kua teta ikaviño opaete vae vae reta